मैं घौरो पूरू राशन एक मैना मां एक ही बार मां ल्ये द्योंदू। घौर मूं कथ्या आटु चेैंणूं, कथ्या चौंल चैंणा, कथ्या दाल चैंणी, कथ्या मसला छिन चैंणा। यि सब चीज मैं एक ही बार मां ल्ये द्योंदू। और एक महीना मां एक बार खर्चा करोलु, त लगभग बारह हजार तेरह हजार रुप्या तक पूरा महीना मां खर्च व्हे जंदन यि सब सामान ल्यूंण मां। त मैं एक ही बार महीना मां यूं पर खर्च करदू।